Cuaca di indonesia tu setauku ade due ade mosem kemarau teros ade mosem ujan nah biaso kan men mosem kemarau tu tanpa ujan keheng galek kan biasoe kan apelagi di desa tu ayo sumur kan soale di desa tu banyak yang masih makai sumur men mosem kemarau kan dak ujan ujan beberape bulan cak tu kan e otomatis sumur e tu keheng nah biasoe yang sumur keheng tu mandik e ke musi sungai pulek biaso e sungai sungai kecik cak tu kan keheng pulek makek e kami galak mandi musi cek tu kan musi kan panjang ayo e kan banyak jadi dak bakal keheng paleng surut bae cak tu kan nah biaso e kan men musim kemarau cak tu kan banyak banyak wang tu mandik ke musi nah yang kedue tu ade mosem ujan na mikak kan cak e mikak lagi mosem ujan soale di akher akher taon tu dengen awal awal tahon tu biaso e kan mosem ujan nah men mosem ujan kan nak kemane mane tu susah nak beraktivitas tu susah misal nak e <hesitation> begawe nak kuliah cak tu kan pokok e nak kleho tu susah apelagi yang e pakai motor nah yang pakai motor kan otomatis men kene ujan kan basah galek bajue meskipun pake jas hujan kan kadang kan sampe tembos men la ujan e la lebat nian cak tu kan nah e pokok e susah beraktivitas lah kadang pulek kan men kene ujan tu men tinggang ujan kan men yang gampang saket tu pasti langsong flu batok cak tu kan seme lela men ini kan men kene ujan tu peneng biaso langsong same lelah cak tu kan men kene ujan dikit kan ade tu yang langsong demam tu kan yang dak pacak kene ujan pokoke susah nak beraktivitas dan <hesitation> pulek ini gampang saket cak tu mosem ujan pulek bajek e tu makan makanan yang berkuah kuah cak tu kan makan bakso misale cak tu kan pokok e makan makanan yang berkuah yang angat angat cak tu lemak nia